Xen bá tá’ jö tö i tⱥ’ uɇɇ: tá’ jö tö kuⱥⱥ’ i e tⱥ’ ‘nóó’ jy e ÿ éé’ uɇɇ, kie (hesitatioin) kie la ‘néé’ týý ba jö e tá’ uɇɇ ÿ éé’, la kú tá’ ‘lóó i kö’ i tá’ uɇɇ ‘nó’ jy e éé’, eé mý jïï’ éé’ mi tó’ nⱥⱥ éé’ mý ‘mó nyy’ éé’.